Dekú njakú, yendó yuté té kuandó yé néndo doko nani detergente nani, inga tá yanú ché chevandó ndakú nrodo, té yendó ihó man'an di'ó té tete, anká techeti xandó ana ju <hesitation> ó lo <hesitation> jabón esté roma té chedé ché utilizar nró ta jokú kuné koó, nritiutó ta tá ené nreró nruveendoté, a kú pizo tu ché ché utilizar nró <hesitation> maa'a tukaña <hesitation> xaní tanri'a tá oxiná nría alado chevaní nriajan nani detergente akú dikon vilii kú oficina ndode kú vilió veendó chí se utilizar nró ngakú en nani dé'e teté dondó.